जु बिल्ली छिन उ भी कुत्ते तरहे ही कण प्यार उ भी आपस मा रगड़ रगड़ के योक दूसरा पर चिपक के उ अपो दूसरा ते बतोदा की मतलब गुस्सा प्यार दिखोंदा अर म्यऊ-म्याऊ करके भी उ योक दूसरा ते अप्रु प्यार शो करदा।